Misy sakafo koa tsara tiako hianarana ohatra ny mahay manafangaro am'mangidy sy ny manganana. Zany hoe misy sakafo a, tsara rehefa afangaro fa tsy haiko ny manao anazy ka tiana hianarana tokoa lay izy.